إذا عندي فرصة أغير شيء في ماضي، بختار أكون أكثر جرأة في اتخاذ الجرارات، أحياناً كنت أتحفظ على بعض الفرص بسبب الخوف أو الجلج، لو كنت أكثر شجاعة كان ممكن أعيش تجارب وأتعلم من الأخطاء، هالشيء رح يساعدني أني أكون أجوى وأجدر أواجه التحديات في حياتي.